हेम बर्गर में पड़े वाला मांस कैसे तैयार कइल जाला एकरे बारे में हमके कुछ नहीं पता बा। काहे कि हम एक शाकाहारी बाटी और हेम बर्गर कब्बो नहीं खइले बानी। ते ई हमरे जानकारी से परे बा।